പകിസ്തനത് ആഹര പദ്ധതി ബഗ പാതിയന് അന്ദ। പകിസ്തനത് ആഹര പദ്ധതി ഭ്ഹരതിയ ആഹര। പദ്ധതി, ഭുക്ക, വൈനതുക്ക, അഫ്ഗനിസ്തന। പേര്സിഅന് ആഹര പദ്ധതി ഐന മാന്ത മിക്സ്-ഉപ്। പകിസ്തനത് ആഹര പദ്ധതി തേന്ക ല തുവലി। പകിസ്തനത് ആഹര പദ്ധതി ല തേന്ക ല സോകി। ഉപുന്ദു അക്ലല മസല അവു തുപ് ബിര്യനി ഐന। മാന്ത ജസ്തി യുജ് മാന്ത് പേരേ അക്ലല ഇതേ മാമ്സത ഇക് ജസ്തി പ്രമുഖിയ രേകോര്പ് പേരേ ഭുക്ക മീതയി। മാന്ത ജസ്തി ഉപുന്ദു കേലേ ഉന്ജി ഏദ്ദ ആക്ലേന। ആഹര പദ്ധതി തേന്ക ദിശ്തി ദ ബഗ പാതിയന്। അന്ദ ഭിര്യനി മാന്ത പേരേ അവു ജസ്തി ഉപുന്ദു। ഹലി ഉന്ജി <hesitation> ഇതേമ് മാന്ത പേരേ അവു। സോകി ഉപുന്ദു ഭുക്ക പയ, രോതി, ബുക്ക, ഗജര്ക। ഹല്വ ഐന മാന്ത പേരേ മാന്ത പേരേ അവു। മാന്ത പേരേ ഐന ഫമോഉസ് തിന്ദി യതി ഉപുന്ദു।